على المشروب المفضل تاعي هو التيزانه مش تيزانه ياسر و كفاه طيبها، دير شويا ميها تقلي و منبعد دير لعشاب تع تيزانه طيشهم في وسطها و منبعد ما را هي تقلي مليح منبعدها دير شويا سكر و نذوق كانها طيبا راك تشرب كانها ماش طيبا تزيد تعاودلو شويا سكر و لا نزيد تريقلها مليح، ديرها مليح و تشرب و خلاص.